Pus ama xa tul ek- ekiti li tsilinan pulakto akatun maklakaskin manteca, akatun maklakaskin acaite, xlakata wi liwat tu- tuntse ta takgalhwanan manateca wi liwat untu tse tatakgalwanan aceite, pus ux axi para u lhawapat kawawi para chixa kuanimaparan eso lhawa mole pus manteca klihlawa porque kgama xa ta takgalhgwanan eso ktsilima stap <hesitation> manteca klilhawa porque pus uxantse ta takgalhwanan i uno xa ama aceite klitsili para ama kgalhwat para ama sopa para latia tuntse pus unoxa klilhawa o klhawama ktakgal pus makaani manteca pus porque uxa ama tu mixki kawau tse ta takgalhwanan.